Raha te hampifandanja tsara ny fiainana <hesitation> manokana sy ny asa atao an dia ny mila hifantohana voalohany aloha an dia ny fifehezan-tena: izany hoe rehefa tapitra ny lera fiasana dia tapitra izay fa tsy hoe mbola manohy ny asa foana na efa any an-trano miaraka amin’ny vady aman-janaka ary. Raha ohatra moa izany ka miasa ivelan’ny trano, fa raha miasa ao an-trano <noise> kosa an dia hafa indray izay satria ny lera hiasana sy ny lera <hesitation> hanaovana zavatra hafa ao an-trano mety somary mifangaro fa <hesitation> ny fototr’ilay izy dia mitovy ihany hoe: ny fifehezan-tena. Rehefa vita ny asa dia hajanona ny asa. Dia manaraka izay koa an: ny any amin’ny <hesitation> mpampiasa koa dia mila mahay mamela ny mpiasa <hesitation> hikarakara ny any an-tranony izy fa tsy hoe efa any an-tranony ilay mpiasa mbola antsoina ihany amin’ny resaka asa na dia zavatra tsy maika ary ilay izy.